अगर कोइको हरानो भव परस मय पव कहेसे मय बो के फिरता करन ताँहि ऐसे कर सकत हौ सबसे पहिले त मय सुपर मर्केटके कर्मचारी के जानकारी करएहौ कि जा परस मय पाव हौ जा परस जौन मनै कि हए बो मनै ठिन पुगा देन पडो । दुसरी बात मय परस मे धरो भव समानके मय जाँच बुझ कर सकत हौ कहेकि परस के भितर परस बालो मनै कि परिचय पत्र या आइडि काड हुइ सकत हए । ताकि मय सजिलो तरिका से बो मनै के सम्पर्क कर सकौ । तिसरी बात मय पुलिसके खबर कर सकत हौ कि जा परस मय पाव रहौ जा परस कौन को हए मोके पता नइया तहिक मारे जा परस तुम धरलेव कोइ मनइ आत हए जा परस को मालिके जा समान उनके फिर्ता करदियो ।